Onday لمبة shafa elimeno لمبة shafra meno oni many log orikesa <hesitation> جاز ka tawoe log ghases nan ne faikay ka tola dorak osa dorak tawoe lakin agar ekon daron kir gon زجاج kon gon konon talog orosa teagi kesa ademri. Enae menon مصباح uni esat tony كهرباء ne kon darin, بطارية حجر log shogli kon darin, musha log janga, شحن ekon darin.